لا أكيد يعني بيكونون مستانسين من خمسين سنة لأنه ما كان فيه تليفونات ما كان فيه تفرقة اجتماعية نفس الحين كانوا يلعبون يطلعون يعيشون حياتهم ايه يتكلمون الحين طلع التوحد والياهل ما يعرف شي يقول جذي